<noise> हम कई देशन के नाम बता सकिला जैसे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान, ताइवान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अज़रबैजान, <hesitation> रूस, तेहरान, इराक, ईरान, इजरायल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, <hesitation> अफगानिस्तान, मॉरीशस और अइसे बहुत देश बाटे।